الوظيفة اللي حتكون مناسبة وأحس إني حكون كويسة فيها أكيد أكيد حتكون هي ال- <hesitation> الوظيفة اللي في مجالي اللي درسته يعني، أنا درست طب وجراحة الفم والأسنان فأكيد حتكون هذي هي الوظيفة المناسبة ليا، <hesitation> لأني كمان أقدر أقدم فيها وأقدر أطلع فيها إبداعاتي وأكون مميزة فيها لأنه <hesitation> مجال دراستي، وأنا يعني شغف ل- اتجاه دي الوظيفة.